Shitunra'a este curiosa runrama'a desde chin raralama narama bitu'n narama va cané smarama lama rudi, sxmama <hesitation> rerama, rudxidxima lama, sha raurama raca listrurama, por medio de que shmagacama run enseñar lama gasheti ruluima lama chi'n guichianma or gaca ga'uhma tusima va siama lolu shanabama shi ga'uhma ya derichi bwin rudi shí ga'uhma listu racama sxhichi me negacaza bwin guxhidxi lama gacama listu txitané bwin lama chi'n nama bitu'n, entre más guenaga dxichi raca runrama'a sxnasurama bizihn ga'uhrama porque porque nu hora xchianrama hay bwin gudi shi gaurama ya derichi riarama riacxhirama gwahga, bizihn riacxhirama chiuca man'in pajaritunra ra'urama lo rizarama lo richianrama ya siga buecun, nina'a raca listrurama igual desde sxmama, ruluy lama'a desde narama bitu'n, desde narama, nurama chula narama hay run rualtarama, per nuragama raca rualtarama, ra'urama dxidxin, ra'urama guidxallin, chin ruaragasama xhichi per rubí buecungazaa nin listu pues listuma desde vitunma, ha ya burra ruagama yaga va sedxiara bwinin yaga. Siaganeragaban ruaidxhiraba pues nichin raca listrurama igual cabayu igual buinra ninria da'an laraba, xchianrama desde vitunma raparaba runrama'a guanta loraba paldaru iza paldaru ruaruma xshica nin runraba ocupar madxhidu campesinun senerabama, sieganerabama hor guicama sha yaga guyanrabama sanabarama shi gaurabama va cabuidxhama hor nin guichianrama sú ñizarama su loma ya esté dxidxinra madxhidu siga na'a riuston raparanma riuston, pero eso sí, napa listu su bwin tin gaurama shorama hay gachi gubinrama hay gutidxisurama shorama, gaurama shalimentorama scobwinma scuaninma guica, tarama'a tu carrillin tin gaparama liberta, porque si del hay tarama'a hay raca chularama entre mejor tarama'a riachiyirama shi ra'urama más guenagá shorama hor saaló cuaxchirama pues dxitabuixhin nin xbaxchima pues consumo gacan par bwinra o nu vuelta sxdo'o xchiopuinan choninan para riogaza shi ra'urama lagacarama xdhi'irama hor chiorama, ya siga buidxhin chulasama, buidxhin binechu chula shrorama, chulashin gapalu guidxayi'in porque hor guichinluma. Igual tubi dxidxin cobasiluma hor nin xchinluma haylu necesidad siluma nesi nesichi va sudxiiluma chin napaluma rdobasima chin dxixha xchinluma gaulma, chula na' gapal guidxallin richi, ya derichi, tubi buidxhingulin pues ama rsoba didxhi tubi buidxhigusanin.